Enyin ngal nok e’ek pi enyin salut wan ngal enyin video enyin pakau e’ek am weik lek enyin pakau

lem ek adik alam dung-dung ek nyen ngal ngan aren ek ngan toyang ek ngan nan teh amei nyen pakau lok jenis pakau nyen ek pakau adei pakau cangkul neh dung lek ek ai

lun rah brung atol ngan brung sung hneu lem aweng amei kudut sung hneu blintong ngan sung hneu aaa bladin tenhlet.

harap lepat ek ngan anak anak ek weik aheng.

Paling Wei laan eek ya la baju traditional sendiri bangsa saban.sebeb lok alat alat yang Di gunakan tuk traditional semasa keramayan , perkawinan dan sebagainya.

Surat nok perlu on arai sedia mai luar negara ,ialah passport,

um nan sik program sik kerajaan arok sik we’ik ai um, SOP adin yeh. Masa covid-19 dei neh deh start arok nok nee neh. Supaya jaga keselamatan wan lun lok

Masa kemarau(pelcen) dong lem Aweng amai, selalu pei nai ciik dong lem Aweng amai

Telepon ek si pu un alam, telepon maon. Telepon noknah ialah telepon Samsung abei am yah wei' eu'-eu' am yah pasel alak lain hnong et eu yah lem kidei. Hnah

harap lepat eek wan anak anak eek umm siu breu tau, eek harap deh jadi lun wei' urmm on deh matol generasi Sa'ban nai err on deh ma'eu yah wei' wei' nah dung nyeh'

Leongdeu nok patau an ek nal ai, aa red paet, unbei, wei' beh, nah leongdeu si patau on ek nal.

Wana si nok ek la' wana dih' hnong dih' nah belseng yah wei' lah' yah eee nah wana si ek la' ai

Laot nok eek wei' laan aro', laot ngajar hnung eek um wei' laan eek nai ngajar lun, wei' laan eek nai nnal lun kai skolah belta' skolah deh wan kerja wei'

Am nan amai pro'-pro' lem negara(Aweng) amai wai..si nai dung nah negara (Aweng)amai. Am amai pro'-pro'.Si Hnau si sawai

um abieu a’al adalah um makanan yang terutama yang paling lun sukai dong lem um tanak nei lah

Keja ma sekola nok encet eu'-eu' on aro' seu' ek keja aro' aa akonting, minam-minam, hnong encet pi-pi arai lah' minam-minam yah li eu'-eu' nah formula keja noknah.

Epeup dong lem aweng amai ngai plabi raa’ epeup ai sebab aa…cuaca dong lem aweng amai ai adalah cuaca yang paling sejuk dei nah epeup selalu aa… belseem sajak-sajak epeup

Kai hau eek si pelan adiew ai suh eek ai lo nok parab arai blajar lo' eleh parab arai lek' rang-rang lun si nkan ngai.

Si pi nan aroq kerajaan wan aweng amai ai, alam am aweng amai wan karan, am aweng wan ilo’. Nnoi wan ilo’ nah aweng amai, wan wan aa.. wan pei nah aweng amai . Wan alin. wei alin mai aweng amai.

Nan lok latat hmeu deh, deh pakai mat hmeu lun dik, mat hmeu lun di'ik, mat hmeu lun ke'naa, mat hmeu lun tambi

Kai lun ma mbral ai madei anak si' ma brou ai, suk deh pawa' pawa' wei' wei' deh um am deh aro' anok si' am tonton ai

Kai eek nnal langet lwarna melam. Eek nnau sieu lak ndien, ataupun um la’ belsem nah sieu ai. Nnoung am nah nan anak sieu ai pah dei nah langet ai melam

Noknen nok parab nen nansi ai adalah (yah nah)seperti(kokdut) ret-ret, barang-barang nok ajit am wei' seperti(kokdut sayur-sayur nonoh saja(duung)

Nai nah ek minot atol keja si ek pi mencel aro' ai. Aaa bring nah ek sekolah alam, mai keja atad noknan ek dong si kedai man. Pi nah mai masiu kue ek, sementara mait lun mawal ek mai sekolah. Pinah noi, bring nah ek diploma mmm mai mait sambung sekolah digri ek, mai keja lem si kompeni nah ek noi.

Bunga' si nok ek n'nal lem igu nai, bunga' Ros wei' lah' yah wei' win yah.

Aa kalau masa lun pile' nah, lun aa mawal luen hmueng lem si' balai aa si'pah nan yang sesuai nan lun prap aro pile' noknah.

Padei sik weik laan eek dong hma sekola ai, mesti arai sebagai anak nai sebagai anak sekola nai taeu-taeu arai lem sekola, hnung hnan taman arai nai mencel-mencel deh mai atat arai mai sekola, hnung am lun deh weik eu.

Si nok wei laan ek aro yah nah, jaga noknen arai ngan bersenam supaya arai wei sihat

Kai ek lah kap padei' wei' ukum ai, ek mai makamah ngai kap padei' ukum dong lem negara ek, nonoh lah yah, yah mesti pakai lo kai arai lah' mai kap padei' wei' ukum

mayak hneu ek la AI noi weik yeh hnung parap yeh nyel hmeu arai parap tah arai emeu ngan AI nok nai kai arai emau weik lek yeh jawab arai. kudut nok noi arai emeu lem hmeu Sa'ban lek teh yeh nyel yah

Kai anak sik weik adat ai lem ma' lun ma' rang kan ai, on deh weik2 adat deh, am deh padip-padip, on deh hormat lun mral erat kan deh

Warna nok ek la' ai walna tam ngan walna ping. Hnong bagi ek walna ping nai wei' yah wan sul. Ngan walna tam nai aa ek wei' laan yah tam-tam hong lo' bul parap wei' ngan yah.

kai si' le' eek ai, sul nok lemale' ai, hlei yah maou yah, hnan sul nah tah maou sul ai, hnung kout lemale' tah yah am tah yah pale' mesti nan hnan sul nah la' la' maou yah juga

Noknan nok wei' ngan berkasiat lem zaman noknai mesti arai lahman noknan yang seimbang. nan abiu, nan tah awit, nan tah bi, nan tah kacang ai. Hnong arai nai lem proses rah. Mesti arai lahman nah mung-mung supaya seimbang nah rah brul arai.

Aa.. bintang felem si’ wei eu laan eek adalah P Ramli abien felem nah abei si’ lem luen alaam-alaam nah dei nah eek wei laan nnal yeh

Kai sew ek ai aa..Arai mesti aro' se'mmlei se'aa mak Wei ai wan aweng arai ,arai am arai aro' yah tok-tok.

Kai si' hnau eek ai ndeh langet warna milam hnong bumi nai yeh berputar jadi apabila bumi nai yeh berputar yeh mai laksem, jadi yeh akan belsem'

um doeu si' wei' la'an eek nnal ai yalah Doeu Aman, bungak si paling wei' la'an eek nnal lem igu hnai yalah Bungak Raya

Kai ek parap belajal ai, ileh si yang ek lah on belajal ai, ek lah belajal hmeu lun dih'. Hnong ek lah' aro' hmeu lun dih ek makin wei'.

bintang filem nok ek mawa' ai erat Korea hnung weik la'an ek nal cerita yeh weik lak breu yeh juga Lee Min Ho adin yeh weik eu lek yeh neh berlakon lem cerita Korea

Fhuang nok lok on eek nal ya lah yot

kai lem mhueng amai lun si aro' arang arang ai biasanya lun erat hnan hnan ai si' aro' arang arang ai lem mhueng amai.si aro Sa'pe ai si' ma taman taman ai si' nyein Sa'pe ai

I have a big heart, I already felt that. I went to work in a company of people.I already know it feels to work under people. That's all

Long deu' nok patau an ek nal dong hma' ek, dung-dung amai mual, wei' pup adin yah. Wei' eu nah wei' pup nah kai arai mual yah lem sup ngan abiu al.

Elong lun puun alam prok mai ma enkan ngai hnung lem aweng deh am lem aweng deh papah aa.. maju, jadi deh prok mai bandar ngai hnung deh lak wan kerja si wei'.

mau nan anok sik pro' lem aweng amei lem plu' lak sik pi ai alam aweng amei am aweng amei nei wan karan am aweng amei nei wan alin sik weik ai beng beng alin amei noi weik nah alin nok nah pi wan wan tar yeh

Nyen si nok anak nyen dong lem hmung amai, selalu yah deh nyen sapung, deh nyen mwal, deh nyen pakau, deh nyen lok-lok anok nan deh nyen